<hesitation> liɗɗi ndiyam, e wodi liɗɗi bi'rteɗi, liɗɗi celi. E ɗon liɗɗi celli noy ɗe deniro hore maji dow kotorrata ɗi e ɗi godi ndiyam latiɗan toke non. Toke non hono ma fa ire no boɗi ni soni ɗi fu no ko kanje ɗe burtuninta, kanɗi johoto so ɗi jofito sai e ndiyan na. to e wodi marefuji kweɗe a tawan e hula ɗe ngan toke majji ɗin.